kʊkwɛ wɔɔ kʊkwɛ lóo koru eci na yaalɨtǝǝ wɨlɔ duturǝ ɖi wɔɔ ŋ́ nóo co no wɨtukpǝ. Vǝ́ ŋ́ nǝ fɨ tuu na ca kpɛŋ kpɛŋ kpɛŋ jece pɨ ŋ mɨ pǝ purupurupuru kɨto oturu pɨ cii mɨ,. Akʊkɔpǝ wɔɔ ŋ́ náa ŋ́ na yaalɨ pɨ mɨ lee peni pɨ la kaŋ mɨ lǝ̌ tǝ peni pɨ la kaŋ mɨ akɛɛyaalɨpǝ, kɨto ŋ́ na yaalɨ pɨ wɔɔ ŋ́ na tɔ ɨle bwiirǝ. Vǝ́ ŋ́ na ca tuu kpɛŋkpɛŋ jece ǝ pɨ ŋ pǝ mɨ kpǝŋ wǝ́ ŋ na náa yɩrɩ pɨ sɩsiɛrɩ kɨto ŋpee wǝǝ ɨ vǝ́ na ca tuwǝ pɨ ŋ mɨ pǝ.